Aa mianka ikumi iijite Murungu eenda mbithirwa ndi moyo ndienda kwithirwa mbakirito mwanookwa kana mwikirite ngugi aa na muthomithitie bwega nontuu m miakekumi iijite mwanokwa akeethira ookiryia miaka mirongo iiri akeethirwa eethumaa ndienda akurukia kuthomaria nthomete naa ndienda gwita ngugi aa na nkoro imwe ngure munda mbike ngugi injeega Murungu endaa ngure ngari nontu impendendete ngari mono naimpendete gwitithia ngari aa naa ntira mubongo jwa kuigia aara baangi mbore maa indi miaka ikumi iijite ndienda kwithirwa ndii aantu aega nkuruki ee aria ndi thaii naa mbithirwe mbithirwe nkiu nkiumba gutetheria antu baria be akui naauni muntu ii antu naa mbithirwe nthondekete nthondekenete mais mwanokwa maisha jaria akeethirwa aikaraa inyaa ndeethirwa ntio uria mbiji mwanokwa agakara bwega kaa ndethira ndira inya tu juju noontu aana baa ntuku ii utimenyaa uria tukeethi uria tukeothirwa twikaraa bweega raa oo ndiendera tu mwanokwa akara bweega miaka ikumi iijite ngwitikia nkeethira chinchiitie maicha jakwa mono naa ndira wiitikio mantu jonthe imbirite Murungu imbiji akanthithiria.